بيبقي فيه كذا خرم من الجهه اليمين ونفس العدد من الجهة الشمال وبيبقوا نفس العدد، فأنت بتحاول تدخل من الخرم اللي من ناحية اليمين يدخل من هنا يطلع عكسي في الخرم التاني وهكذا يرجع تاني يدخل من اليمين يطلع عكسي في الخرم اللي ناحية الشمال لحد ما تبتدي تطلع من تحت لفوق، توصل في الآخر ان انت بيطلع عندك الطرفين فوق.